इंडिया के रीति रिवाज कथी ब कहके इंडिया मे बेसी हिन्दू सब बेसी बा मुस्लिम वी ठीके बा मगर हिन्दू सब बेसी बा । ऊहएलगी उहब हिन्दू के रीति रिवाज बेसी चलाइया जैसे उहब हिन्दू भगवान सब बेसी पुजाइया जैसे संकर जी । गणेश जी सर्वसती माता लक्ष्मी माता दुर्गा माता ए सब भगवान सब के बेसी पूजा होइया उहब हिन्दू बेसी हॉलसे । कहेसे पंजाबी लोग सब सब लोग सब पंजबी मारती सब लोग सब हैया भगवान सब से पूजाय है लक्ष्मी नारायण । ए सब के उहे लागि इंडिया मे बेसी हिन्दू हॉल से बेसी हिन्दू रीति रिवाज फॉलो होइया कहेसे इंडिया सब से बेसी हिन्दू । पाप्यलैशन सब बा मुसलिम सब से वी बेसी ऊहएलगी बेसी इंडिया मे हिन्दू के पूजा होइया ।